fyrrverandi saksóknari segir að Trump Bandaríkjaforseti sé í verri stöðu nú en Nixon þegar hann sagði af sér forsetaembætti fyrrverandi lögmaður Trumps segir að forsetinn hafi skipað honum að greiða tveimur konum háar fjárhæðir hópur ferðamanna var tvívegis staðinn að utanvegaakstri á þremur dögum fólkið olli miklu

tjóni og var sektað um ein komma fjórar milljónir króna breytt umhverfi í fíkniefnasölu kallar á aukna sérfræðiþekkingu innan lögreglunnar segir yfirlögregluþjónn svokölluð fíkniefna hefur nær öll færst yfir á netið aðstandandi sjúklings á Landspítala segir með ólíkindum að fárveikt fólk þurfi að þola hávaða vegna byggingaframkvæmda frá morgni til kvölds

talsmaður spítalans segir reynt að lágmarka áhrif af framkvæmdunum gröftur Dýrafjarðarganga hefur gengið svo vel að tekist hefur að vinna upp sex vikna seinkun fljótlega verður byrjað að sprengja

gott kvöld Donald Trump forseti Bandaríkjanna er í verri stöðu nú en Nixon var þegar hann sagði af sér í

hneykslinu að sögn fyrrverandi saksóknara í Bandaríkjunum fyrrverandi lögmaður Trumps játaði

lögbrot sem hefðu verið framin með vitneskju og að skipan forsetans fyrrverandi kosningastjóri Trumps Bandaríkjaforseta var í gær sakfelldur fyrir átta af átján ákæruatriðum sannað var að hann hefði svikið undan skatti og dregið sér fé vestra ber saman um að hans bíði áratuga vist á bak við rimla viðbrögð forsetans voru afdráttarlaus skömmu síðar játaði fyrrverandi lögmaður forsetans til tíu

ára Michael Cohen fjársvik og brot á lögum um fjármögnun kosningabaráttu gegn vægari refsingu

cohen viðurkenndi að hafa greitt tveimur konum háar fjárhæðir árið tvö þúsund og sextán í miðri kosningabaráttu fyrir að þegja um kynferðislegt samband þeirra við Trump báðar greiðslurnar hefðu verið að skipan Trumps það telst brot á lögum um fjármögnun kosningabaráttu þar sem slíkar greiðslur eru beinar

í samkomulagi við saksóknara felst að kemur ekki til með að mótmæla fjögurra til sex ára fangelsisdómi fyrrverandi saksóknari segir að játning í grundvallaratriðum megi segja að játning feli í sér að forsetinn sé sekur um samsæri sér að forsetinn sé sekur um samsæri

verið tilhneiging til að bera saman stöðu Nixons sem þurfti að segja af sér fyrir að hindra framgang réttvísinnar og Trumps

ólíklegt að Donald Trump verði ákærður dómsmálaráðuneytið hefur ávallt haft þá stefnu að ekki sé hægt að ákæra sitjandi forseta þó svo að ekkert í stjórnarskránni banni það reglan er að það þurfi meirihluta í fulltrúadeildinni til að hægt sé að ákæra forsetann fyrir embættisafglöp Silja Bára

standa með forsetanum gegnum súrt og sætt

þeir telja sig

gefur til kynna að þeir ætli ekki að

gefur til kynna að þeir ætli ekki að

nota þetta til að virkja

í minnihluta núna og litlar líkur á

ganga frá stjórnmálamönnum

ferðamanna var í gær sektaður um ein komma

fjórar milljónir króna vegna utanvegaaksturs á Suðurlandi og Norðurlandi þjóðgarðsvörður segir að ferðamennirnir hafi valdið miklu tjóni og málið sé það versta sem

tuttugu og fimm ferðamenn voru í hópnum á sjö breyttum íslenskum jeppum hópurinn keyrði utan vegar við Jökulsárlón á Breiðamerkursandi á sunnudag og svo aftur á mánudag í friðlandinu við norðan Vatnajökuls leiðsögumaður varð vitni að utanvegaakstrinum við Jökulsárlón og lét lögreglu vita það er afmörkun þarna það er búið að afmarka bílastæði og

fara greinilega út fyrir það viðkomandi ætti að sjá að það væri lokað þarna

niður í fjöru og líka upp á

þetta eru löng för hátt í einn til tveir kílómetrar jafnvel meira ef þú telur alla hringina og fram kemur í tilkynningu frá lögreglunni að ferðamennirnir hafi borið fyrir sig vanþekkingu og kunnáttuleysi þeir báðust afsökunar og vildu aðstoða við að laga landið en það var afþakkað helga segir að hópurinn hafi skilið eftir sig mikið tjón á Breiðamerkursandi það er mikil vinna við að laga þetta eitthvað getur náttúran fjarlægt

erfitt að lagfæra förin oft í ákveðnu landi á Facebooksíðu Vatnajökulsþjóðgarðs birtist myndskeið af tjóninu þar segir að málið sé alvarlegasta mál sumarsins á svæðinu og sýni einbeittan brotavilja einnig birtist myndskeið af tjóninu í friðlandinu við Stefanía Eir Vignisdóttir landvörður segir skemmdirnar þær verstu sem sést hafi á svæðinu í tíu ár helga segir ljóst að bæta þurfi upplýsingagjöf og fræðslu til

ferðamanna fyrsta lagi finnst manni rosalega

séu aðilar eða ökumenn sem líti á sanda og gróin einhver leiksvæði og það er alveg klárlega skortur á upplýsingum og

ökumanna framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Landspítalans hefur áhyggjur af því að starfsfólk og sjúklingar verði fyrir ónæði vegna byggingar

byggingar nýs Landspítala

aðstandendur sjúklinga og starfsfólk Landspítala hefur margt áhyggjur

hávaða sem kemur til með að fylgja framkvæmdum við nýjan Landspítala við Hringbraut jarðvegsframkvæmdir eru hafnar vegna nýs meðferðarkjarna spítalans framkvæmdir við nýjan Landspítala eru á vegum sérstaks fyrirtækis en ég veit að það fyrirtæki gerir allt sem það getur til að minnka áhrif frá hávaða hafa sérstakar hávaðavarnir rykvarnir vörubílar verða þvegnir áður en þeir fara út á götur borgarinnar þannig að það það er allt gert til þess að minnka áhrifin af þeim framkvæmdum þegar nýi meðferðarkjarninn verður byggður þá eru það fyrst og fremst sprengingar sem verða þá á fyrir fram ákveðnum tímum og haldið í lágmarki varðandi hávaða hefurðu orðið var við áhyggjur sumra starfsmanna hér af þessum framkvæmdum já já vissulega bæði aðstandenda sjúklinga og starfsmanna en við gerum allt sem við getum til þess að minnka þessi áhrif alveg alveg eins og mögulegt er deilirðu þessum áhyggjum aðstandandi sjúklings á krabbameinsdeild Landspítalans birti upptöku af hávaða vegna framkvæmda við hús hann segir með ólíkindum að fárveikum sjúklingum og starfsfólki sé boðið upp á þessar aðstæður framkvæmdirnar standi yfir frá morgni til kvölds hér er verið að vinna nauðsynlegar viðhaldsframkvæmdir við erum að skipta um gler í gluggum en við höfum fullan skilning á því að þetta getur skapað ónæði og

og færum til deildir eins og við mögulega getum lokum sjúkrastofum þegar verið

viðkomandi gluggum þannig að við gerum allt sem við getum til að minnka áhrifin af þessu kúvending hefur orðið í sölu fíkniefna hér á landi síðustu ár og fer salan nú að mestu leyti fram á netinu yfirlögregluþjónn segir erfiðara að eiga við söluna þar en á götunni breytt umhverfi

kalli á aukna sérfræðiþekkingu innan lögreglunnar fjallað var um samnorræna rannsókn á sölu fíkniefna á samfélagsmiðlum í fréttum RÚV í vikunni þar kom fram að alls kyns fíkniefni gangi kaupum og sölum í tugum lokaðra Facebookhópa hér á landi Karl Steinar Valsson yfirlögregluþjónn segir þessar niðurstöður ekki koma á óvart síðasta árið hafi svokölluð

nær alfarið færst yfir á netið þetta er miklu erfiðara þetta var náttúrulega þannig að þú gast nánast bara farið út á götu og náð í eða orðið vitni að viðskiptum með allt öðrum hætti í dag er þetta þannig að snertiflötur milli kaupanda og seljanda ekki stað nema í gegnum tölvu

allt öðrum áskorunum í því karl Steinar segir að lögreglan fái reglulega ábendingar um sölusíður og þær séu vaktaðar sérstaklega þessar öru breytingar kalli á breytta samsetningu innan lögreglunnar

fólk með menntun á öðrum sviðum en áður þetta er kannski ein birtingarmyndirn af því að samsetning lögregluliðsins er að breytast

sérfræðingum á hinum ýmsu sviðum fleiri sviðum en

bara varðandi

heldur bara í þessum tækni og tölvumálum öllum saman íslensk lögregluyfirvöld séu ekki eftirbátar annarra þjóða í að bregðast við aukinni fíkniefnasölu á netinu þetta er spennandi áskorun sem við stöndum frammi fyrir

stór ríkisstofnun sem er að reyna að vera snögg til breytinga stundum eru vaxtaverkir sem

fylgja því en ég held að við séum á góðri leið

að Norðurlöndin hafa verið svolítið að sækja til okkar um bæði fræðslu og þekkingu þannig að við erum ekki ekki eftirbátar að þessu leyti Facebook og hafa á síðustu dögum flett ofan sem ætlað var að hafa áhrif á kosningar í Bandaríkjunum og víðar stjórnendur Facebook hafa á síðustu dögum eytt síðum ríflega sex hundruð og fimmtíu hópa félaga fyrirtækja og einstaklinga út af

Facebook aðgerðin er liður í baráttu fyrirtækisins gegn falsfréttum og skipulagðri dreifingu rangra og villandi upplýsinga ekki síst í aðdraganda kosninga í Bandaríkjunum jafnt sem annars staðar efni á mörgum þessara síðna var

rakið til Írans og á öðrum mátti finna færslur sem tengdust hópum sem áður höfðu verið raktir til rússneskra

gæfu sig út fyrir að vera sjálfstæðir fréttamiðlar eða frjáls og óháð félagasamtök rannsókn Facebook manna leiddi hins vegar í ljós að þeim var beitt með samstilltum og skipulögðum hætti til að hafa tiltekin áhrif á kjósendur og aðra

notendur Facebook herferðirnar beindust einkum að Facebook notendum í Bretlandi Mið og Suður Ameríku Miðausturlöndum og í Bandaríkjunum tölvufyrirtækið í Bandaríkjunum hefur á sama tíma greint frá því að fyrirtækið hafi flett ofan af tilraunum rússneskra tölvuhakkara til þess að hafa áhrif á þingkosningarnar

í haust fyrirtækið segir að hópur sem tengist rússneskum stjórnvöldum hafi stofnað falskar vefsíður sem voru eftirlíkingar af vefsíðum tveggja íhaldssamra

og einnig hannað þrjár vefsíður sem þóttust vera tengdar bandaríska þinginu rússneska utanríkisráðuneytið hefur brugðist við þessum fréttum og kallað þær nornaveiðar fjölga á dagrýmum fyrir fólk með heilabilun um hundrað á næstu fimm árum samkvæmt fjármálaáætlun

ríkisstjórnarinnar hjúkrunarfræðingur á Akureyri segir mikla þörf á betri þjónustu fyrir þennan hóp á landsbyggðinni fréttastofa hefur fjallað um biðlista eftir dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun á Akureyri eru sextán sérhæfð rými fyrir slíka dagþjálfun og átta manns á biðlista eftir rými dagþjálfunin er hluti af þjónustu öldrunarheimila Akureyrar og ætluð fyrir sextíu og sjö ára og eldri ekkert slíkt úrræði er fyrir

yngra fólk með heilabilun en reglulega eru veittar undanþágur og yngra fólk tekið inn skiptar skoðanir eru á því hvort þessi þjónusta eigi að vera inni á öldrunarheimilum bið eftir slíku úrræði getur reynt

mikið á fjölskyldur dæmi eru um það að aðstandendur bogni undan álagi og jafnvel veikist átta manns er samt mikið hver einstaklingur er með fjölskyldu í kringum sig

að bíða í níu mánuði það getur verið langur og erfiður tími átta gætu þurft að fara inn á hjúkrunarheimili á biðtímanum hún segir mikið vanta upp á stuðning á landsbyggðinni fólk viti ekki hvert það eigi að snúa sér eftir greiningu og leiti sér hjálpar of seint það er ekki fyrr en allt er komið í þrot og allir orðnir dauðþreyttir og uppgefnir og

farið að ágerast sem fólk

velferðarráðuneytinu í dag kemur fram að í fjármálaáætlun til næstu fimm ára sé gert ráð fyrir að dagrýmum verði fjölgað um eitt hundrað á landsvísu og af þeim verði um þrjátíu í Reykjavík en að öðru leyti hafi ekki verið teknar ákvarðarnir um staðsetningu Rannveig segir að stjórnvöld þurfi að klára stefnumótun sem fyrst þar sem bjóða þurfi upp á fjölbreyttari úrræði en standi nú til boða á meðan velferðarráðuneytið hefur ekki sett er á borði ráðuneytisins og átti að ljúka núna tvö þúsund og átján

erfitt að fara af stað með önnur þjónustuúrræði það þarf að vera stefnumótun á landsvísu til að móta úrræði ekki bara í Reykjavík eða á Akureyri landsbyggðin

Dýrafjarðargöng búa sig undir að byrja að sprengja í Dýrafirði gröftur ganganna hefur gengið betur en áætlanir gerðu ráð fyrir en verkefnastjóri tekur þó góðum árangri með fyrirvara lítið þurfi út af að bregða tæpt ár er síðan fyrsta sprengja Dýrafjarðarganga var sprengd byrjað var að grafa sex vikum á eftir áætlun en nú er búið að

upp þá seinkun aðstæðurnar hafa verið ágætar bergið ágætt svona þokkalegt mannskapurinn æðislegur frábærir kallar og ekkert komið upp á ekkert komið upp á sem betur fer að meðaltali hafa verið grafnir sjötíu komma fimm metrar á viku og þrjú hundruð metrar á mánuði sem er betri árangur en áætlanir gerðu ráð fyrir

karl tekur þó góðu gengi með fyrirvara það gengur vel núna og er búið að ganga vel upp á síðkastið en svo geta geta hlutirnir farið á hliðina

síðasta vetur miðað er við að ná hápunkti ganganna sem er tæpa þrjú þúsund sjö hundruð metra inni í fjallinu áður en gröftur hefst við höfðum fulla trú á okkur að sjálfsögðu í Dýrafirði hefur verið unnið að undirbúningi lagningu vega og ganganna stefnt er að því að fyrsta sprengingin

verði um miðjan október nokkrir starfsmenn verða eftir í Arnarfirði þar sem vinna hefst við lagnir inni í göngunum hinir fara í Dýrafjörð og það svo sem auðveldara með samgöngur og þess háttar og þeir komast í sund á

sunnudögum já fyrir þá sem vilja þá komast þeir í það bandaríski tónlistarmaðurinn David heldur tónleika í Háskólabíói annað kvöld crosby var í tveimur af frægustu

sem er sjötíu og sjö ára hefur gert þrjár undanfarin ár og hafa þær fengið afar góðar viðtökur það er nokkuð óvenjulegt að rokktónlistarmenn á hans aldri séu svo skapandi

hefur alltaf verið mjög pólitískur og vandar núverandi stjórnvöldum í Bandaríkjunum ekki kveðjurnar

verða litlar breytingar næsta sólarhringinn og veður frekar þungbúið norðan og

þótt vissulega sé

Evrópumót fatlaðra í Berlín stendur yfir

eigum sex keppendur á mótinu

fyrrverandi saksóknari segir að Trump Bandaríkjaforseti sé í verri stöðu nú en Nixon þegar hann sagði af sér forsetaembætti

fyrrverandi lögmaður Trumps segir að forsetinn hafi skipað honum að greiða tveimur konum háar fjárhæðir hópur ferðamanna var tvívegis staðinn að utanvegaakstri á þremur dögum fólkið olli miklu tjóni og var sektað um ein komma fjórar milljónir króna breytt umhverfi í fíkniefnasölu kallar á aukna sérfræðiþekkingu innan lögreglunnar segir yfirlögregluþjónn svokölluð götusala fíkniefna hefur nær öll færst yfir á netið aðstandandi sjúklings á Landspítala segir með ólíkindum að fólk þurfi að þola hávaða vegna byggingaframkvæmda frá morgni til kvölds talsmaður spítalans segir reynt að lágmarka áhrif af framkvæmdunum